स्वेदेन् जगतु, मोइ स्वेदेन् जगतु बहुत् भल्बम्, करन् त पने गरम् इमन् नोपोरे, तद् बिसि बर् तिमे हेरि बरक् पोरि धगे। विन्तेर् त इमत् तुतु बहुते थन्द होइ जये, तद् दि अरु देचेम्बेर् कर् फेब्रुअर्य् लेके तद् विन्तेर् सोले, ते हेदुर् इमत् बहुत् थन्द होइ तद्। अरु बरक् पोरे, अरु बने दिन तुतु रोध् इमन त नुलए, अरु स्वेदेन् अरु जन्तु पोप् दि खत् बिसि थन्द पोरे, अरु समर। अरु गरम दिन, तद् जन्तु करे जुनप अगस्त लेके, ते तिअ हेरि होइ, बिसोर् पर इमनु गरम् नहि तद्, बिसोर् प पोसिस् दिग्रि होइ। किन्तु ते तिअ दिन् विलग् बेसि दिखल् होइ, हेरि कि कोइ गरम दिन, करन् मिद्निघ्त् सर्दिनर् अगस्त कि कोइ हेरि ते तिअ जन्तु। ते तिअ रति बहुत् पिसोर् धल् खै तद्।